افضل اني أكون رياضية مشهورة لانه الرياضة اهي بعد من هواياتي وشي يعني احب اسويه ولما أكون رياضية مشهورة يعني بشارك في المنافسات والمسابقات العالمية والاولمبياد وهالسوالف فاني اكون رياضية ومشهورة بعد اهو شي وايد حلو